Io zany tornevisy io maro karazany za zany kôfa tsy te hikitika zaka misy courant reny! _x000D_ Lasa za mampiasa anle testeur fa tsy anao mikitikitika to bakeo anao poretin'ny courant io; minan'ny anganinao tsara anao bakeo, fa izy io koa misy karazany tornevisy plat ein! _x000D_ Fa efa misy pôzin'ny <hesitation> pôzin'ny visy io plat dia vahanao amin'iny de misy hoe: tornevisy standart e! kara misy co- côte cinq zay raha iode mety, kara pôzin' ny étoile zay côté ny raha io de, iny zany hamahanao anazy.